Ah kunun ʒaki jan sudiyuayu gatamari lu marghi duyusa gasu musdagu duyu ayu armiwuduyayu niyu ama mduwanyu dai naɗayu coke yu umoathur uthuwi yre umpathur uhuwi najama mdu ahada uhuwi dugu duda ahada kununʒaki ama yudi sungudu aʒangi kunun ʒaki amduguwanyi asa uhuwi mdagawanyi sukuku kai umpathu uhuvi toh umpathu umpathu pida uhuwigu apida uku yimi garayu dugu naja amsu ahurga wiya bra muliya gaʒuwa sigari gara shuga umpathu dam tunda athubai gasari mayanagu asari uchala pathu asirgu maja mduwamai uchala pathur ma basuka danda dalnayi maja gayu kam ah ah sunana sursa guyamai yu gaskiya niyu dai kunun ʒaki sursagiya wamjuwanyi dai wa nada sa coke aberwa gasumusdagu ama niyu kam niyu huda hiya coke abur wan jan sursaguyamai ko malt ku yarku malt wan mduma abur kuʒugu kuʒugu najaga malt nagum dahadarima ah niyu dai armiyawalalu sundu niyu gatamari sumusɗagu kunan ʒaki jan diyu aʒani ndu amuliyar uliyu niyu ulari. Kuma yubasuka muliya dugu banku diyu ga chu amiyiku uthuwi jan duda gyari kija apida uku yimi aʒuku kuda ahuri kuda aba uwayi manda uwayiyin kuda asigari kunda rathuba ja fihwoun yari kuda piyakwa kunda hadari kunda aʒuwa thuba ndapiya sugakwa maja nagu ayuma nagubathuka piya kapi sugar maja nagu ayuma sugar nagu bathuka piyama knil sugu dugu yudai gatumari su musɗagu anun kapi sugared shilgu wan mdu abana wanu mdudi ama aiya ʒadi giya kam manyuhudupa shiligu kam sugar dai jan diyu aʒari dunyu asukari diyu amuthrdu sugar akwa uʒu akwa dugu siyu awathu kwa niyu aduba wuwa giya ara shmwa niyu bathuka wathuri du sugar dun aiyi sugan musdagu kafi sugar kam shulgu niyu yimai kuju sugar anuda ko iri danchikul nagu abufa nagu ahursugay ma na cha burma wati cigima wajan naga Kodu suguyiwanyi iri suguya gatiyakma ga wathuba suguyi gapiya sugarguyi gapiya arkuma sugu burgiyada dai duyu aʒami akuhyaga digu ylrima amadayau kaka iyuɗayar ko mul diyu ʒan ma mduwanyi dai adulauwar dasu iri adudu dugu dal toh nada kuma suku jan nada yu umpathu toh yukuma duniyu hiya aku rayuwa giya niyu yaʒansugu umpathu mal umpathu yu aʒani mal gaskiya sum diyu asunder asuni m ɗu mɗu amuldu uhwuya musdagu jan dutu kunun zaki jan diyu aʒani aku nduri jiri um.